amtan woo hujji lafir marren iyo huji berre tok than dhurah fudhetha anan yedhe huji berre tokk thaanu huji lafir Maren huji dhansamuu malsun Lilah lafir mara bayya hamtu dheka dhuathan ammo thamm berre tok thaaan berum tok thaaan woo barefedhe won midhafedhe midhefedhe huji akhasisuth cholea aminen suun dhurah fudhedha thaaanin fedh suuni huji dhibi hifedhu suth cholea